Gn'amindreo agny zao da <noise> toetr'andro tropikaly <noise> gny tena amindreo ao. Fe <noise> gnam'ilany atsimo mahazo gn' akaikin'ny Malezy igny zao; agny ny somary toetr'andro ekoatôrialy. <noise>